यमण्ये शाकाहारी अर मांसाहारी द्वी तरह का खाणों व्हंदन, द्वी तरह का भोजन ह्वंदन जेते हम शुष्क करी सकदन मतलब डिहाईड्रेट करी सकदन अर आराम से पकै ते खे सकदन। चाहे सी सब्ज्यों की बात करा, कुछ लोग क्या करदन सब्ज्यों मां पाणि डाल द्योंदन। तन ब्वोल्दन कि सब्ज्यों ते अपणूं पाणी छ्वोंण्ण चेंद। सी धीरे धीरे तेते तेकु सरु पाणी जब निकल्द स्वो भौत टेस्टी ह्वंद। कभी कभी लोग मांसाहार भी शुष्क बणौंदन। जन क्या करदन सि <hesitation> ज्वो भी चिकन या मटन ह्वंद, ज्वो भी मीट ह्वोंदि तेमा पाणी बिल्कुल भी नि छ्वोड़दन। स्या मीट अपणूं पाणी खुदे छ्वोण द्यो तेका बाद खुद ही सूखी जंदि, डिहाइड्रेट ह्वे जंदि। स्वो भी बड़ु टेस्टी चीज ह्वोंदि।